ס'דא א קאוטש, <hesitation> קעבינעטס, בענקלעך, טשעסטס, א ראקער, א דעסק טשעיר, דיינינג רום טיש, א נייט סטענד, <hesitation> טישן, א טשיינע קלאזעט, <hesitation> ס'דא אסאך אנדערע מינע ווי האלצערנע אדער אנדערע מינע.